Zaho manokany aloha mahay mitaly volo, de gny magnodidy ahy koa maro gny olo mitaly, lafa ndre- indrindrandrindra moa gny zaza handeha hianatsy zao lafa sabotsy na lahady igny mitaly handeha hianatsy amy herignandro igny.